<noise> Mapanonamali kazi za naandaliana na naanichakulia cha maanguzi yamalechani kata akiwa mfunze. <noise> kama ni mfunze kidogo mpaka ang'anda tulie alafu kaili chikutakiwe nao manyunyu tuwe ntoondo yani ngeachaazuka yakashula nakuela saa nne yalale chani nani nakuela saa nane nalia chani.